Ni cruru mibini a mi vɛsi ji mi zia wa ni waati nɛ bana yan da debun ubiɛn lo naso to ma bun don to o foteyi-rulan cunu a ba dɛmɛnu yirawe a ba ɛsini ji han zia nɛ mi han ni foteyi-rulan na a han mawe biri biri maba a lera ba mi nu'an o bun a'o cunu